To, tòng fana kɨɓut kɨni, ɓe mu yal kɨ sherna mwa, <noise> ɓe mun dung-dung. Sher na mwa, <noise> mwa ko, kalashi mɨni, ɓe ngan kɨ sher mwa ko gyem kwan, firɨ. Tòng funu kɨ mwa ɓe shang ngan sosey. Mu tong tòng ɓutrit shɨshak. Mpi ɗa ɗak-a ɓe ngana pò lap kɨnɨ, ner kɨ rayuwa kɨɓut ɗɨ, ɓe tòng funu kɨ mwa ɓe, <hesitation> ròtshàk sosey. Mu yal ɓe mu met mar mwa nshàk. Ko mu yaksar mwa, ko mù met mar mwa kagak. Mu yal mu be mu jɨ dàga marɨ, ɓe mu subi, ɓe mu me yawo nɗin yɨl, nɗin cɨka. Kù du tong, ko mù la rike mwa kum se, kùm sɨm. Ko mu la kuli-kuli mwa. Lòkaci ce, ɓe mu put ɗɨ, ɓe <hesitation> met <hesitation> pì mbwol mwa ko gungji mwa, kɨ pak pi mwa. Dung-dūng. Mpì ɗa ɗak-a, ɓe rit kɨni, ɓe ner kɨ rayuwa ko me mu cɨn kagak kɨɓut ɗɨ, ɓe sher na mu po tong kɨ mwa mwa, ɓe mu man tong kor ce sakani funu kɨ mwa ka. Kaɗang mwa kɨ bɨ ce kake na, ɓe nga ran man kɨni ka. Ɗang kaɗang ye mwa lɨ te ko mwa lɨ bɨ ce kake na ɓe, ngan ngò ròt shwar sosey. Nga ròt kwà tong, kwà pɨ labari dung-dung. Ko mu tongɨ, ɓe mù tòng-tòng shwar dɨr shak gak. Ngani, nga ròt mwen dung-dung, kò ko mù mwen ko mù tòk taɗi kɨ gurm mwa. Ko nga put ner kɨ toǹg rayuwa fana kɨɓut, ɓe a ɗo mu tong gàk. Ko sher na mwa, a ɗo ne mu pò mwèn-mwen har ko mu jɨ mu ru lòkaci komeye mu jɨ mu rɨp shakɨ, Gàk ɓe mu met pì shitcɨnɨ, ɓe mu jɨ mu rɨpshak. Ko, ahanyi ɓe mù be mu cir mu tum nwokɨ, kò mu ritaya ko mu tum nwok, ɓe, <hesitation> mu yè sher ce kome ye gyin ɓe mu tong nlok kagak ka mwa, mpì ye yenayi kɨ pùt funu, ɓe pàk gurm mwa met police pet. Pak gurm met ɓe yè shitcɨn mwa bariki mwa pet, ɓe mu yal ɓe mu kang aha sosey ka zaka. Ko mu bè mu jɨ nwòk nyi, ɓe mù tong ko mù kafa kɨ sher ce aha ka. Ɗang mù kè bariki, ɓe mù kàt sher mwa, nlàp mwa dung-dung lè komeye mwa lɨ kɨ bɨce kake na, ɓe kɨ ɗel tòng shwàrɨ, kɨ tòng kò kù tong kù cɨn taɗi nshak ka. Pak bi mwa gyɨ dùng-dùng, kòmèye ko ce ɓe mwa ɓe mwa lɨ kake na. Ɗang nganɨ, yedda nga man kake rayuwa fana, kɨ tòng fana, ɓe mu tòng-tòng shwarɨ, kɨ tòng tukɨkòk mwa ɗo dung kɨ sher na mwa gak.